ذات مساء كان رائد فضاء يراجب النجوم من مركبته، فجأة لمح نجماً جديداً يلمع بطريجة غريبة، جرر يستكشف هذا النجم، ولما إجترب إكتشف إنه مو بس نجم، لكن كوكب مليان ألوان و أصوات غريبة، جضى وجت هناك، وتعلم أشياء عن الكون ما تخيلها من جبل إنه إستكشفها.